Ya, <hesitation> mahasamihafa kivà ndraika posy e, volohagny maloha ny habezany, kivà ho bebe vatana rapport amy <hesitation> posy, dia faharoa manaraky zegny, <hesitation> fomba fiainagny, <hesitation> posy ohatra andragno kokoa izy mibodoko, kivà ndraiky ivelagny kokoa zegny tiagny dia mbola arakaraky kivà koa igny, dia manaraky zegny koa <hesitation> ino edy e? Ohatra zegny karaha amin'olo tegna tia miompy ananjy sakafokoa tsy mitovy, croquette hoanindre samihafa.